Su'an deran den beni'an goo-ga kori makka den-ma nyawari-an gugriri wa'an-ma gerate su'an deran <hesitation> nak geran lallai veri- vit komariga dole iyate geran-gerani makka den dim nya anka'an da'an apoga-nan apogi nye tugdon bien soga nwa satebe amma wii nye tug-ga bienga nbewa bebga sarate imma nye-nan koh nya-para bien will agera-nan kwaidum kaan to dimgeenti geen-nagan ino wora sate asat ko nyabuga pat-te to satbu denbo nanogden bo nyi'aka yagani ensa geen ino su'uku nyera shema kazum nogga ndugga zum <hesitation> ko woo geranne salingo emate geran been ha-nwo la'an been goo ematte la'an e-gombe emani e-kadunama innag je'en yaggari kaduna innak jee dittim-eh kadunari amma harma inmare kaduna njwa membu wajen nyagare kadunari en-yeli pirecce jos-aben en-yelipirive zaria-aben en-yelpirive kano ben put emare-emare kaduna denni noggai anwe miyan nog poggan e-dakka amma e-nwanume dakka to dim geentiga bungeran wemiyan den mamaki beso evisoon teenga neewoo ewoo soon worago sai geran nye soon wora bum deririga ingeri inbewa pulako webe nagani nee ngaan penanga nma poggani neeha'an amma wiiwa. Teb-tem wibe shirani netebega infottiwe poggani bum ba'anso infottiwe poggani mumjenabu gon, gon, gon, gon, gon, gon karen mumjena ba'an a nyena nan wato mumjena ba'an nog, nye-ne kaduna'an ma kani wajen nyagarima mumgena akala, kala, kala, kala an e-kaduna nognyena nan to dim. geen til nyenwi-wayi we so korentesoon to gewawini nee-poggani neeso i'yaran wora ba la'an-nanni neebu goonse nee-mumsenabu gon, gon, gon, gon, gong, an-woo apoggani goonburan amma wii-wayi poggani nebu da'ansoga infottiwe pogganan minan poggananyam soono so amma inbewa tem shiranga imma poggan nyam soon ha'an har'iyakaciwe ko we bena <hesitation> kotunanana inkun nyeno. so nna pen shiranbega immawe wawinween riba saronan emate pogganso penden nogbo nyemeran nan to dimge'en tii weyan ka'an eba ge'en vian ko mancike yara nog heptiso iwo nyara nog heptiso iya nya nagana katera enheptiso dai kawe su'uku tura shema-nan ameen mo'oga ijumi mo'on woobuga harnebu eget ha'an ko gobpot imma wugan samarate ammade su'uku valla karan ko mapat ayirani mumke da'an soran-nan emate gama-nan ko nedonbo gettoso tee nwun nedonbo pentom getcikun ku maro geran naran ko ma pat gera dim penan-nanso nedonma hepti karan geranso ma-nyenam komikam da'an har la'a kaben. Nedoma la'a ha'an ma nyenan mumwo denmo ko'on-nago'on-go <hesitation> dumbu rate ego'anjema on memwobu da'an egeri ko'on geran eyiege munwo bugwaran-nan to timge enti afag su'u be'en su'an deran ku vallibu karan iya penan dim bawugan mum da'an membu ba bewuga-nan nedon membu-teri te'a temumwoso temumsena to wagsonajje so'on teen bo pogpenaso koma pat teratekam ammoaete-te da tegal-gan ete kuma su'ku vallibu ka deri su'uku vallimembaden iya simanan tim iya geran an'eta so'on a bumderi bika worabuga ko besanan ka'anma a besan sangso anak bukata woo be saman bebbi weyan ding nworan-ma yara puramben anak bugata saman bebbi kada'an saman lien-na avala'an harwora benagan nya har'su'an deran be tesa'an afag geenbeen weyan soga peddon lawa worate sangso da'asam su'an deran dai ku vallate karan kemaapat a'nyekanan mandonan mama su'uku pagku tem na'a e-mandon tog jekanga shemanso anagganan shirani mandon pendon kenan iwori nya milan nye sari'an nyami ga nyami karan boni apopon nyami denan nedonbo nyeteso sara-sari ga shemanso shema-tebajo tet shit ma nyenan tebare temi ka'anga nwoden sa shema sakunbega saden wii keshina temwema woogo. Wabakin pendon satda'an go'on tura-nan dim geenti nwo geen daggan na worabu gen kawai nwa pendon saran su'uku nya'a sheman kajum wemiyanni membu bunderi ka'an imma nwatbun mavisibun ebe jamme an ebejaman-nan ge'en nagan ko nya pat to wi-wa waya da'an nwa beb-be bo nwa wayabe nwasodin gamanso dingeenti geen nagan ka'adaan kum lapdigero anan kaden membu bum deri domburan go'o donbare kamburan gwa'anje karan donbu kam yiribo nyinso sadai inwarani dimge'enti ge'en nag'an akwa kero domka nan- i'nyamibuden ake domkanan-ni nyamem buden ka'ada'an egutge waya da'an waran domkanani nyamembuden ibe nyenkanan penden nak kenan worabu den aguge wayaden waran nan nan so donga asaranan zuguka nwo'o ran feradoran ba gut waya-wa.